المواضيع الي دائما من احكي بيها أكون فغحان - هي المواضيع الي تخص الرياضة ، لان أنا متابع كلش للاحداث الرياضية ، خصوصاً الطبي كرة القدم ، فمن احكي اكون مسيطر كل الاحصائيات يمي